﻿ <hesitation> Okwokubanza, okwakabiiri, no'kwakasattu kuba, kibakiiki, bakyetta baata haba homere, abayo omusana. Then, may okwakataano no'kwamukaaga aho abayo enjuura, abayo enjuura Hanjuma, November, okwamun, okwekuumi nakuumu no kwekuumi nabiibiri, niyo December <hesitation> january, aba nahokya habwa omusana.